Nnomaa deɛ gu ahodoɔ bebree. Megyedi yie sɛ, Akokɔ nso yɛ aboa a ɔyɛ anomaa Ɛfiri sɛ nnomaa nyinaa yɛ mmoa a bɛwɔ ntakra. Akokɔ nso yɛ aboa ɔwɔ ntakra, nti Akokɔ nso yɛ anomaa. Saa nso na nnomaa nyinaa bɛtumi tu fa wiem, enti mɛka sɛ Akokɔ nso yɛ anomaa